Ny sakafo sy ny zavam-pisotro ah ny fanotrehana <noise> ohatra fotsiny izao raisitsika ny voaloboka, ny voaloboka izany ah rehefa ahotrika na-na hoe fermantena de mivadika divay iny de tsy mitovy intsony hoe voaloboka sy ny divay, de manova zavam-pisotro ihany koa ny fanotrehana ohatra hoe ny ranona voasary makirana na ny ranona fary rehefa ahotrika ela be dia lasa toaka.